पोलैंड के भी काफी अच्छा संस्कृति आ। भारत के लोग काफी अच्छा मान तिनके संस्कृति। और तौंड़े घुम्णा के काफी अच्छा जगह आ।